Ma arva, et ma pigem lääsiq juuskma, selle et mullõ tegeligult täütsä miildüs juuskmah kävvüq ja lihtsält <hesitation> jalutaminõ või-ollaq ei olõq nii põnnõv mino jaos. Pigem käüsiq tõtõstõ juuskmah ja teesiq samal aol trenni ka.